Yo'ó ná té kóo kóo kuché kuia kateté kuchiyunaxí té ninná iin garroté té xaniná xató <noise> xakudayuñá xí xonxaña dedná ininá xá kexó ichiná kóo kuichi dayuñaxí. <noise>